nonno un bishoo to e bisholle, e yofti gijoore, san ngataa bisholle maa so a lootaake ko a wortoto, mbishoɗa ko'a maa.